जिरै अन्ग होस्तेल उतैअ, बेहिस बेतु, जन्ग होर् होर् होइ, बोगुत् भिन्नो भिन्नो बुस्तु जने जये। जिरै एन्कम्सखलिन हुखिब, जन्ग बोगुत् बुस्तु जये। जिरै है छिप्स् लबनन् पेन्जे, मलब मुरि देन्पे इअ। मलब सन खुन, शिहिन ने, पिशिन ने देन जन्ग, देयो है अम्रे बिकुन। एसे छोन्क्रि, बन्दु, ब्रै है, पियज् पोतन ने लगेन जये। मलब मेगि जने जये, मलब जये होस्तेलोन जन्ग एन्कम्सखलिन, मबमुने बिकुन इओन ने, मन ने है, जन्गन् दव्दि सव्दि ब त्सेकेन् त्सेकेन् नने जने जये। भुजिअ, ब छिप्स् हुक्, बिको बन्ग्सिन् जने जये अर जन्ग। भ्रै, मलब सिनिब्र, न्गुनि ब्रै है गदेइ फलबै ब, मये ब, बिको इसि ने जये मलब। भन्ग्सिन् सोन्क्रि नि बुस्तु खुन जने जये अर जन्ग। मन कि बिअ खुगिऔ बनन्ग अम्रे उदि बबुन्ग नलै एन्ग्कैन।